Pos las cholreras siempri sonin alegri. Pala parti nuestra es señal que la primavera á síu lloviosa i se poni la sierra imponenti de genti pa dil a vé-las i, comu tú izis, a sentí-las. I essu pa megu es más aparenti que dil pa sotrus sitius ondi ain cholreras tol añu, quiciás que porque desfrutamus más las cosas quandu no las tenemus o porque de tó se cansa unu, que tamién ai genti paí que lo izi.